Ôreze-ã du ôrozi gunna du kînnimmi, no ni čî, no čuruwo čomur, <hesitation> ogo, ogo čuruwo kûlugu-ã, turki-ĩ ni čî, zoor, yoo kûdi, <hesitation> ôroze anna-ã četã du yaaba-ã čîkã du yurou, taa ñê, ormo, aski, goni, hur čî, huru-ã goni-ĩ du kînniĩ, hur ni čî.